شوف عشان تسوي آيس كريم تحتاج <hesitation> حليب و ثلج و خلاط، جيب الخلاط أرمي الثلج، وأرمي الحليب معاه. وشوف النكهة اللي تبغاها فراولة ومانجا، ما أدري إيش ارميهم معاهم، حط شوية نشا وأضربهم كلهم في الخلاط. وبعدين إيش حطهم فى الفريزر شوية، عشان كل هذا يمسك مع بعضه وخلاص. بالعافية عليك.